<noise> Bɛka colour tuntum a, anaa ahosuo tuntum a, me hu a, adeɛ a ɛba me tirim aa yɛ adeɛ a ɛyɛ bɔne, ɛfisɛ adeɛ a yɛde tuntum yɛ anaa adeɛ a ɛnnyɛ biaa no mpen pii bɛde tuntum ne gyina hɔ ma no, <hesitation> nna tuntum nso mehu a adeɛ ɛba m'adwene mu aa yɛ ayie, ayie. Ɛfisɛ yɛ ha yi no mpen pii bi wu a anaa asɛnyeaa bi to bi a wobɛkɔ no na waahyɛ ataadeɛ tuntum, <hesitation> anaasɛ waahyɛ biibi tuntum. Te sɛ ɔbo biibi wu a anaa ne biibi firi mu a, wohu sɛ waayɛ tuntum. Nti tuntum deɛ me hu a deɛ ɛba me tirim aa ne sɛ tuntum deɛ bɛde yɛ ayie <hesitation> bɛde yɛ ayie wɔ yɛ ha yi, tuntum deɛ yɛ de yɛ ayie anaa yɛde gyina hɔ ma bi deɛ N'ani aabere, <hesitation> wotumi de tuntum hyɛda bi tumi hu sɛ adeɛ wei deɛ waani aabere ne wooyɛ saa adeɛ no. Nti tuntum deɛ, deɛ ɛgyina hɔ ma aa ne no.